Agar men begona shaharda adashib qolsam yo'ni harita orqali topishga harakat qilaman. Chunki men haritalar bo'yicha judayam yaxshi tajribaga egaman. Kimdandir so'rashga hojat yo'q chunki har bir joyni topib borsa bo'ladi.